कंगारू अस्टेलिया के राष्टिये पसू छे कंगारू सकारी होत। छे और घास फूल और छोटे पेड के पताई खाथ छे कंगारू। के चार पेड होत छे जिन जोन में से दू चोटे चोटहन पेड आगे। होत छे और दू बढहन पेड पीछे होत छे कंगारू आपन बड़े। पीछे वाला पैर के मदद से उचल उचल के चलत छे कंगारू के। पूछ लंबहर और मोटहन होत छे जो की संतुरन बनाये में मदद करत छे।